Siz oxirgi paytlarda juda ko'p ishladingiz. Shuning uchun ham sizni rag'batlantirishga qaror qildim. Har oyligingizga bir yil davomida ellik foizdan ustama haq to'lashga qaror qildik bir ovozdan. Bu degani agar siz ikki million oylik oladigan bo'lsangiz <hesitation> endi hech qanday joydan uch million oladigan bo'ldingiz.